Raha karaha anahy manokana alongany anh <hesitation> mihignagna divaigna lafo vidy tiako kokoa satria amin'iny karaha hafahafa zany ny qualité-ny sy ny tsirony, mba par rapport ny am'lay hoe divaigna mora vidy fa sy de haiko loatra monko zany magnavaka ananzy fa za koa sy de ndraindraika mihinana divay.